<hesitation> m’ka pëlqy puna që e keni bo sivjet si skuadër për <hesitation> lojën e volejbollit. Komunikimi mes skuadrës, mes juve qikave osht <hesitation> shumë i mirë, muneni mu marrë vesh pa fjalë hiq veq me shikimë. Edhe për qët arsyje kena mujt me fitu edhe me mrri ku jemi. <hesitation> kshtuqë po, <hesitation> shumë ju lumtë.